Mendrika ananjy alongany ny vidiny lafo satria legioma biôlojika zany ah avy amin'anjy alongany zany ny niavihagny le legioma sy ny hoe simika regny, de akeo koa legioma biôlojika magnano ananjy, fanamboarana ananjy somary sarosarotra atao izy par rapport ny aminy le efa vita simika regny.